ଆପନା କେଟେ ପ୍ରକାର <hesitation> ସଫୈ ଉତ୍ପାଦା ଵିଭାର କରନତୀ ତହାଂ ବତତାଂତୁ ଏବଂଗ ଯହାଂକୋ ସୁଚୀ ବଦ୍ଧା ମଦ୍ଧା କରନତୁ <hesitation> ସଫୈ ଉତ୍ପାଦା ଵିଭୀନ ପ୍ରକାର ହୈ। ଇତାଯେ ଜବ ପରିକୀ ସୌର୍ପ କୀଂବା ଡିଟରଜେଂଡ ସାବୁନ ହମେଂ ଯହାଂକୋ ନିତି ଦିନ୍ଯା ଵିଭାର କରତା ହୂଁ <hesitation> ସଫୈ ଉତ୍ପାଦା କୋ ହମେଂ କପଡା ସଫା କରିଯା କୀଂବା ଦ୍ଧୋଯା ପେ ଵିଭାର କରତା ହୂଁ ଜହାଂ ଦ୍ଵାରା କପଡାରୋଂ ମୁଲେ କୋ ଉଟ୍ଟା ଜାଈ ପାରେ।